يا أهلين فيك، شوف تحضير الجهوة سهل جدًا، أول شي أغلي مية في جدر، بعدين حط الجهوة المطحونة في الفنجان، بعدين صب الموية المغلية فوج الهوا وخليه تنجع شوية، بعدين ممكن تضيف سكر أو حليب حسب ذوجك يعني، نصيحة عشان تطلع الجهوة مظبوطة لازم تعرف كمية الجهوة والموية المناسبة للفنجان التستخدمه.